<noise> Naho <noise> voakazo: <noise> mananasy, <noise> akondro, <noise> ledisy, <noise> manga, <noise> poma, <noise> voasary, <noise> zavôcat. <noise> Misy <noise> <noise> avao <noise> koa <noise> gny: <noise> gatô, <noise> creme brulé, <noise> tarte au fruit, <noise> mofo akondro, <noise> moso <noise> au <noise> chocolat, <noise> flan, <noise> donaty, <noise> pongigny. <noise>